يعني الرسم ما كلش انا رسام واحب الرسم والموسيقى هم ما كلش احبه يعني ما كلش متولع بيها واثنيناتم ما افضلم بس اذا بين هاي وهاي ممكن الرسام طابع انو مهنة الرسم شوية تتطلب هدوء تتطلب شوية يعني شغلات فنية حلوي يعني ممكن